איך וואלט געזאגט פאר מיין חבר'טע אויב זי וואלט געקומען נעקסטע וואך צו ברענגען אסאך ווארעמע זאכן, ווי דיקע טאפס און אויך א קאוט, א שאל, בוטס און הענטשיך ווייל דא איז זייער זייער קאלט. זי דארך אויך מיטברענגען זאכן פאר אינדערוואכן און פאר שבת.